जुसभिरेई होन तो सो भी जब आप्स मुञ बोलौ भी ओ तो सो भी नाक मिलाई कोर बात कोरोन। और जुस भिराई भी होन तो सो ओकी भिरयिक गाँदी लेरी देंदी पचानी। और जुस्सो बोलौन तो सो आप्स मुञ मोंदी रहन रोगदोंदी लागि।